'Ngo si 'hiaj únj chiñánj únj ni ananj únj anan 'ngo nnanj kwenta kiniko' chi'ní ni, si 'hiá ba sinean ta mi si ku'uj hiu'bej sisi ráj bij riñan anej chej kini'hiaj 'ngo kolor, ni ané chej ni'hiaj a'ngoj ta 'ú man ni achiij anan min narij 'ngo chuku lí riñanj ni sisi chutaj, nej narij unn ngwii nej, naríj chube lí nej, narij chabi nej, naríj hiaj nej, riñan ta sí rkú ta ni kanan 'ngo choj lí ka bij ra'a si taj ni ba'ninj ra'a nej, ta min anan ni sí rku ni nanuhuá choj ta chi'ní siran' lí ta ni, ta min ba 'ngo siran' kwenta kiniko' chi'ní ni siran' kwenta kinun cha ta ni, a' bé ta nanj ba' sinean kuj u man ni kanan hiu'bej 'ngo rin ta'bi kamin ta ni chaan' kini'hia ni, anan man ni si rkú abi man ni nanuhuá ta riñan kolor lí nanuhuá chi'nin ni, ta min si ba siran' kwenta kinun cha ni ru'nún sani. Ba'ninj riñan hiu'bej min kwenta kanan man 'ngo hiu'bej min hiu'bej ñun, a'ngo min kristal, ni a'ngo min lera, sisi min ráj kanan lera ta ni ba snean baj kiranj hiu'bej kan' 'ngo chrej chuman kan', ka'anj kiranj man ni 'ú man aninj aninj chun kakíj, ba'ninj ba'ninj chun kakíj ta kwenta tukununj ni a'ngo kwenta, kinun kunánj ni 'ú man sij 'ú man ni ka'nin riñan chun chinán ni ki'hiaj nininj man ni, ta min si 'hia anan achiij anan utaj ka ni ari rihia riki ni ta'bi ki'ninj nicha ni, achiij anan 'hia chabi chabi tune' chukuaj, chabi chataj, chabi ri'hia sij chij chi hiaj ni chabi ni riñan 'ngo ra'a runún ta ni tabí kari 'ngo chekeaj kiriñunj ta ta'nga ka riñan ru'nún ta, bé 'ngo man kara min si ba riñan 'ngo ra'a ru'nun ta ni tariñunj 'ngo chekeaj kwenta kari kwemta si kinamin lí si namin kara' riñan ka'an ni. Ni nga anan anan ba ni ríj chekeaj ta ni rij kakíj ni tuba ta ni ta ta ticachinj tikachinj ta ta nan anan ba ni, nej chabi 'hia min chabi tune' chukuaj ni, chabi chataj ni, chabi si-hiaj ni, chabi mín, chabi mín natuj chuhua tukwi' ni, nga anan ba anan anan bij ra'a utaj chaa 'ngo 'ngo chabi, bij bij ra'a ta ni anan 'ngo chabi ni ta min si 'hia ba ni, nga síj abi 'ngo ra'a ta ni ta'bí ki'hiaj nininj a'ngo ra'a kanan ni, kwenta bi chanj anan 'ngo ra'a ta ni bi chanj 'ngo heabi ni kabi 'ngo ra'a ta ni ka'nin a'ngo ra'a kanan, bé ke ro' ki'hia kanan 'ngo ra'a ta min kananj ñún ta ba ke be ke chabi ta ta be ke, ta taran' si ka'anj anej chej ra'a bé ke ta min si ka ané chej ra'a ni, sí kabi 'ngo a'ngo ra'a ta ni nanika kanan man tanin tanin ta sani ninin baj ta'bi ka'anj kolor chiko 'ngo si nihia' ni ta'bi ka'anj un. Chrun chun si unn ni nga anan man tani ta ni ninin ba tani ta si ta'bi ka'anj chabi renenin' ni, chabi riñan tuku'nun' ni, chabi niko nne nimanj ni, nga si baj kisij kánj chihiaj ni, ta'bi kananj ñunj ta ni ti ñan kata' hiu'uj kánj chihiaj ta min nanikaj ñún chej riñanj ni, bé ke ro' ba chej rku tabi kane chabi riñan ninin' ni, chabi tuku'nun' ni, chabi xij nimanj niko ta ni, nga sij kabij ni nanika nanuhuaj man nanuhuaj ta riñan kolor nanuhua ñún chikó 'ngo ra'a ta ni, chikoj man tanin ta min, bij ra'a ta ta ta'bi nanun tukwi' nanun ba'ninj ta tara'anj, nga kisij nanuhuá ni kachiij kutaj hiu'uj kán chaaj ni kinano' ta riñan lastoni si nihia' ba kutaj, ba'nin tanikaj kej kán chaaj ni achii utinj riñan lastoni si bij ta ni kutinj man ni tachán ni nanubaj, kachii ñún utin' nej si ba'ninj ta ni kutinj man ni tachánj nanuhuaj namin skina man, ta min ba'ninj riñan kolor ata' kán chihia ru'nun ta ni. Nga nihia' ráj kiniko' niko kán chaaj ni toko ñunj 'hiabi si hea'nin tokó ne' chej rukuj ni, ta min si 'hiá 'ngo ru'nún kuntu sani sisi ru'nun che'e sani bé ke ta min ku'uj man ni kanan, ru'nún che'e ta sani abi 'ngo si ba'ninj heabi 'ngo ra'a ni kwenta kunukua a'ngo ra'a ni ba'ninj heabi rún, bé ke ta min nga síj ananj ni nanuhua ñún ru'nun che'e ta sani ni ta kán chihia takó min nikoj, ni lastoni ni ta bij metro ta'bi ka chakanj kinikoj ni ta min si ránj sunj nej kwenta ra'anj nej ru'nun che'e, ni kwenta ka nihia' toj man nej bé ke chabi si nihia' toj araj nej riñanj kwenta ka nihia' man kinun nej kira'anj nej.